بنحب نسمع الموسيقى الهادئة بشكل عام خصوصًا الموسيقى الكلاسيكية، تعجبني مقطوعات زي بيتهوفن وموزار بتحسها مريحة للأعصاب وتعطيك إحساس بالسلام الداخلي، برضه في بعض الأحيان نحب الموسيقى الشرقية زي المقامات لان فيها إحساس عميق وتنقل مشاعر مختلفة، الموسيقى الهادئة تساعدني على التركيز وتحفيز الابداع.